da tan a adhatkuwan kan blindness azu amma tana atakata nabe kwaci tətamco kan yellow fever bani atəna azu amma tana ata kata kaske, kwaci atuu bani <hesitation> gomnating gwamco da balə kargunəla, atəm co kan yello bem be va damintan əmda nəngwa tala tətakwan bem be adhatkək baderimco alee akunək duwamcotku, tətan bem be kədaa tətag layamco. atə ne atu va damintawa. kwaci ii liine ii gaftan aasiiwamcotku akwai tətan bem be vackitan əmdan gama tamco ka koda, tətamco ka kodamco ka kodamco atə haramək tətan, atə gafa tiinangwamso amma har atəyi haramak tətan tu gafa tinangamso kwari har ii təna əmdan əzga dalilitkəlam kəma tətamco kan maleriyau, əmda va jiəmən tradition medicine kan maleriya əmda vangwayin benna əmda va bənau, əmdan za bənəna va sədyii amən, valkala ii vədau kwaci, a kak taipod bani əmda vangwaying amən gwaiban vangwaying amək məsakon, na tala əmda va rapdau. əmdan bənəkci na akci yii kargunah traditional, ﻿gəba daman gaji azbətəm yaye əmdo tala ajləmən karguna a maduwa kwaci kəma tətamco kan layau wato roma titam dən atəraistis atəyi tala wa va jləma dən karguna i ela yau, kargunən kargunanem bem be kakari bendi be kalgənəngwa jlama ampanin dakci to təna ba kargunamdo wa va jlamu, gi dak dələpən bem be ya nee ii asbətəmna ya jləmək kak traditional ko de gə jii azbatuu yaye gəja za gə bawo kargunən za gwazawo na, əta əzgwza na gagwza nai ii traditional, gangwee əmco gangwemco no ko ga gargu mi dərguma, ko kuma gawbi duuba ko ga sə tu ii sayi, tala kargunək traditional wa va jlaməkci nanuuwa yau, to tala tətənən bem be wa vajlamu adhamcotku, wujezbətəm kwaya sede traditional wa wa jlamee kuwa. kwaci traditional wa dakci dəkka bam bə bam bam bəbam bambəbam əmdam bee təna <hesitation> wu wu wuba adək kəkə nəngwa bem be jaa damti, kəkənəngwa daten, daten kəkənəngwa asbətən ban azam akci va jləmə kargunəm akci da adatkakci. gəlalma əzgələ nyi dək kale na a kamo na ya makan tərazon, kə maka təraon na, əmdan əckətəna, amda <hesitation> da dii dəzalam ci kan ədhau na ga kiidi ga kiidi ga kiidi na ga dahwii tinau na tədəmək tinau davəli, kokuma ga makə deesan, ﻿deesan tinan za vadak tədəmən na ga dahuu deesan na tədəmu alagu. kokuma ben tləlkugi na ga pii leu luluwen, ga peci lulu wenna, yaykəg luluwensəno vataga dək tədəmu va vəlayim. tala əmcəno traditional bem be wa va jlamu bee wii ka alik kəkənəngwa, gabdari asbətəm co da bate i gawatku, tala kəkənəngwa jlawu nanuuwa yau kwaci ko jlayan yaye bagi na, akci azuwegi mankon iskug jlayuu, kokuma akci da jləmə da kidi arjuwan peta arjuwamsəəno əmdan kiidici na əmdan atlətemnyan jlayau na jlayau acaptu, amən a captu amən acaptu acaptan amən. atə captə amənza akci ətlə aikwak ci nanuweet kwatkəla na akci adgwag amən jləmma, atə jlamə amən daci galan akwtak sagin, sagimso əmda va kootala ma askan gapəno, sagin aci da bitəna amu da vəla <noise> tala əmda va dakci nanuuwa, ənjan tala ənjan bəmco yau kən kamaa <hesitation> tətamco kuudən tətan kala kala, yaykakcim dotku talla kalgənəngwa va sa va dakci dək sagin, pan kwaya dən <hesitation> ədgan na əmdan da dahwi ii aka na datlti tiinau atəstə tədəmə kunau na daci tinamsəno nawu, əmdootku traditional əmdanangu, tala va jləmək treatment nanuwa, əbdaman gaawa aci gadag əmdanangwa kak daten təna gadan iinayan azbətəmcotku atə ne əmdau gakfe dabzuu traditional medicine nu da pati, nanən kwaya tallangwa angwau tawan bani gə jə na akci də kargunən ko kargu nəg buudan, ko kargunan maleekənən. talla kargunəmdotku akci azu huuwa alee agawa a baderi.